Kua Francia jaenunga vi, erei kuape opaetei <hesitation> yasi rupi mopeti arasape iroi, erei oime vi ipomoye, iru tetapegua europa peguareta vi oime amope yasi <hesitation> ouvi kuaraiasi supereta, erei kua tetaguasu Francia pe <hesitation> iroi aveño jare opaetevi oyepocua jokogui vaereta jaeramo jokoropi oikovi <hesitation> iruvavei jokua tetagua supe.